<noise> والله هذا الموضوع متعلق بحسب الطرق. إذا كان الطريق زحمة وفي أزمة سير وكذا، أتأخر. لكن إذا كان الطريق سالك وكذا، أنا الحق الميعاد إن شاء الله. <noise> خصوصا إني أنا شخص ألتزم في المواعيد جدا. لكن أحيانا <hesitation> حركة المرور وكذا يكون لها عامل طبعا على <hesitation> إنك تلحق الميعاد أو ما تلحقه. لكن نلحقه في أغلب الأحوال.